हाँ जानवर सीख वी सकदा एक दूसरे बिटन जन कुक्कुर ते ले लिया यो कुक्कुर ना जन दौड़लू ना या का पीछे तो दुसरु हि द्वे का पीछन ही दौड़लु